Solitamenti quannu a fari na speci di sciuta particulari, pi esempiu, pi la campagna allura, nta stu casu mi portu pi d'appressu lu zainu cu l'acqua e qualchi cosa di manciari. Ma la cosa mpurtanti è mettisi li scarpi adatti pi fari st'avvintura. D'accussi a la sira nun ci sunnu surpresi e chiai nta li peri.